حبيبى فهمني خويك بس لا تشيل هم الطيارة ألامان فيها عالي جدا وكل شئ مراجب من جبل طاجمها محترف لو خايف خد معاك شى بيشغ - يشغلك مثل كتاب فيلم علشان تحس مع الوقت بيمر بسرعة بعدين تذكر الطيارة أسرع وسيلة للسفر وأن شاء الله مافيك إلا العافية وأن شاء الله توصل بالسلامة وبكل راحة